إني نحس إن أنا كيف النسر، خاطر <hesitation> نحب الحرية، نحب الحرية ونحب نسعد دايما لل-للأعلى، ونحب هكي حياة البر ،ونحب <hesitation> ونحب نجعد في مكان عالي هيك وديما نحلق بعيد وأغلب الأماكن اللي يقعد فيها تكون اماكن هادية اماكن صحراوية هيك يصطادونه.